Amin'ny ankapobeny zany io tana tsaray hoe Ejipta io mandavatao maiky sy mafana avao ny agny. Fa ny agmin'ny morotsirak'igny kosa anefany da ahità ririny malefaky.